اختار حشرة النمل او النملة لانه يعني حشرة تعتمد على نفسها بشكل كبير سواء في يعني الاكل والشرب ويعني نمط حياتها يعني جزء كبير منها اهي يعني تعتمد على نفسها فيه يعني ما تحتاج لأحد